Вақте ки ман ба калимаи ноумедӣ фикр мекунам, эҳсоси танҳоӣ ва бенавоӣ ба ёдам меояд. Ноумедӣ вақте пайдо мешавад, ки инсон дигар роҳ ё умеде намебинад. Аммо ҳатто дар лаҳзаҳои ноумедӣ, як умеди хурд метавонад роҳи нав кушояд.